ɓiɓɓe leydi Koriya fembinaa, ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe a yiɗai ɗe